الواد اللي بتكلم بيها بالتأكيد لغتي العربية عشان هي لغتي الام يعني وبتكلم انجليزي الحمد لله وممكن يعني افهم شوية فرنساوي كده كنت باخذ فرنساوي في الثانوي فكنت بذاكره يعني كويس فبفهم فرنساوي يعني برضو.